Pues kóꞌó nē i náde chu ne ntavevií ja né koꞌo kunu vi koꞌo ntuvē vi koꞌo nteꞌñū ja kóꞌō ikn io kuentuví ne mikuēé thi koꞌo ntéꞌuꞌvi i kaa savi ve kuēthi koꞌō ntéꞌuꞌvi tɨ kādɨ̄ ne tɨkadɨɨ ñu tunvi cí ngade chuune ntɨ kueꞌndūví xhe vixi ñaꞌa nade chɨu ne n kokoꞌo nei tɨ kada ñutukadɨ ka vi a xūvi a tɨkadɨɨ kkáa kakuchi un veꞌne kuéꞌ ntūvi nēeé tɨkadɨ ñu tu ntɨ̄ꞌ̄vi veꞌné dɨvɨ tasaaneé me kuēꞌéen tɨ ɨɨn tasane idɨ nta v tɨɨn kueꞌentuví ce nee éme kuēꞌen ɨ nakaꞌan ñadɨvɨ neīdɨvɨ tasa ntéꞌñ jan me kuēꞌén tsin i nka kúchi un kuentuví che porqē ñuꞌ ne gíni ngai tasa ntéꞌñu xe nininí nga kastii kueꞌntūví e vēꞌé na vian ñaꞌa kastii koꞌo nei kaío cí nganade xɨ i kadɨvɨ vi já ne io tasá ndɨɨ ntajan ña u mi kuēꞌé ja tɨ cí nga ío.